يجب على البلدان المحاولة لحل مشاكل الأرض اولا لأن كثرة المشاكل الي دنعانيها، يجب على الدول المساهمة و التعاون لحلها مثل تأثيرات تغيير المناخ و الحروب العالمية بين البلدان الي دتواجهنا ب اي- العصر الجديد و ب اي- لأواني الأخيرة.